إذا بتثبت موبايل عالجوال بتدخل المتجر جوجل بلاي، وتختار ال -البرنامج، بعدين تضغط عليه تحميل، ولما يتحمل <hesitation> يدوس لك تثبيت، وبعدين فتح، ويفتح على الموبايل وإذا في خطوات إضافية هم يقولون لك.